A tendrombohitra farihy, ataontsika farihy voalohany: <noise> farihy Sofia, Somboagna, ranon'Akazambo, <noise> Tafik- Tafiagnabe, Amparihy, zay; mbohitra Ambohitsitondroigny, Andavakaka, a Manery kipo.